ஒரு வடிகட்டி என்பது உணவை வடிகட்டுவதற்கும். திரவங்களை வடிகட்டுவதற்கும் பயன்படுத்தப்படும். ஒரு சமையலறை கருவியாகும் இது பல சிறிய துளைகளைக். கொண்டுள்ளது அவை திடப்பொருட்களை உள்ளே. வைத்திருக்கும் போது தண்ணீரை கடந்து செல்ல அனுமதிக்கின்றன.